<hesitation> ley ñalawma aɗe waawi wiide kilooji joy, jeegon wallaa. <hesitation> ɗun so a ƴeewii ley yontere fuf, yahan faa kilooji debe e ko fawi en. <hesitation>